Nii o alo, nadoonna owama kalapamo gee osinoke. Nado nimpo tabeng na nado name anapualuma asing tang taba kaleuwai. Osinoka, ninang peepoketai ispoketai nna teke launualama nabalawainan e teka tang, taba kale wawai, awatewa gawawaloda. Alo ninna tee nne lepo kalapago nado go. Napo tee pepoketai ninang polelei, peepoketai poitoko, ninoka osnaka, ka alwai ai, pola mmeng malololala agetai o uu nainai laladoila, tee lakano naniai, tego te alo tea, lepo kalapaggo nne. Nado alo teu gawamampo lepo tabengna ule. Napo Agee a' osinoke o sipakana nado welete alimampo napo asila gawemampo. <hesitation> tonobotawalimampo ewo, pannana nikampo. Alo wikanna, mokawatona tabenna. Nammee tang kapta skabawalupe, asilako otoio, asila ka ule, tonobawai alewa asila gawe ainna teka ule pakulai tonobawai. Napo <hesitation> peekala awa, name iagulalio asing peekalago moniko asing iagulalio tewoi nammee ke pakuli pakulupe. Awa olula o iagut to popoko asing pakulupe, pekala po pakulalawainna naluwai Tee teba pakulalapenna nalitowai. Te tewato kalapago nadoggo. nado tewatona pakulalapenna menadaitolopempo tewo tewatona kalepalogo, teketai.